Raha ny tiako hoan'ny sakafo koa zagny ame mandraigny da aleo sakafo masiro satria ny sakafo mamimamy io eh si- sy de sara loatra io zashy e mihigna raha mamy matetika satria da mamparary izy io, hanindreo mahavoan'ny diabeta izy io, e sakafo masiro zashy mba afaka haninao matetiteka igny avao izy, zay zagny hany amin'ny sakafo mandraigna.